Repise ora eubee je arofem rundemene kasen. Nta mare thu thu obam. Ora reje sa bhanang ete- anum bhi mai- bhimai a ranuo. Ete gwem ase anum gwem sa ora onyi do uzum totu tu tu tu oba nta ga sang herai. Ayeng bhemai fe sa kubha bhe worry sa sku:ara mene hosumene re se hera sa hono tu tu tu kwenkwen sa eji ora haze a ezin o kara bhan bhoa onoo gwere enang bhimai aru, bhavibhere ranu o, sa vibhere kpam kpam sa ada rayubha oyina okpo gwabhe efi gwer o hohumo ovuranu eroa. Kwem enang kwe nae. Kwen enang kwe nae. Ehumo ese bha don. Ose seem o, esebha seem o. Ese bhadon. Se esebho sa ora. Rase a hogwa asa bhe enyi oyina okpo gwa. Bhe efi, ora okpo. Amo ohumo ovu ranu o raw bha rethei hovu a revoi. Sa ezume ikpho rase hireb re ma amene aru okpoho bho heada a ru okpoho ikpoho rase horeb re se esi ruko enyi obhazi. ero agwo obhazi hakama. Aka kubho. Agwo mmene obhazi awe ovaare ruke, araa obhazi gue obo bhimai, ara obhazi gwe ovoi anema mma onoo gwe okpakpa ọbhọrọ, oja ona nang moja Ithaam ara jim nre ji kani tutu obam oja ovoi anaag ji se esi ruko. Se esi ruko se esi ruko so oba reje sen obhazi so ovaare ruko. Sa bhazeb do. Huyang kwe era ehumo ete bhoven fa ja. Bhofi do rahara. Bhaiso ora ikpoho. Ja onoo a robor. Gwere o thaaro. So ovua ikpoho sa. Ithabho, ero hao, ikpoho. Ara jim eva ji hanneng ikpoho ara jim. Era ji hanneng sa ethama bhanoo. Hobhobhoa, ethaama. Bhanoo hobhobhoa. Nta obhazi oro onang. Bheven onoo agwene. Gwe ebhoa bho odaa. Gweora okpoho hofffomo. Ora mbibiri ora. Sabho thomai ikpoho. Tutu tutu se efune ji ivivini. Se eyina okpoho a bhimai. Fe fara bhanang re sa eva. Eya onoo a robo gwere. Bhe enang. Bhimai fire o. Oyina bhanoo benben. Fa bhanang fiire sa akpa. Benben sa aka ku ara bhimai. Fim tu tu amasa akpa. But asa bheva bhimai. Fim aso. Anum gwem sa. Oza ozere azere bha. Ohora. Mo oja tu tu mom nrere sa ayeng ani gwen ore ono gwe oja ibhen etor ja egba othanga hokpem ohumo osa ora izam opa ora virima aro atoo apa hohab ohato, so gwere iso bhaohira. Bha nta gwere, reje sere. Maora reje sa rindemene. Rofem rettaa